मेटल डिटेक्टर मातिएं भितर लोकांव आस्कयर सोदपक वापरता। मेटल डिटेक्टर मॅग्नेटिक फील्ड करता। जर लोकांव आसा जाल्यार तितून इलेक्ट्रिक इंडक्शन खायतार इड्डी करंट जाता आनी तो सुदा मॅग्नेटिक फील्ड करता। वो मॅग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट जावून अंकातं की लोकांव आसा जाल्यार।